E keì titiɛ̀ yɛ̀ɛ wɔŋ fuɔɔ̀ŋ gbiŋ wɔ̀ŋ yaȧ yɛ̀mɛ̀ sùȧ mɔ̀ɔ̀nɛŋ nȧŋ yaȧ, kòò yè yɛ̀mɛ̀ weè ȧŋ kana nyuuŋ tɛ̀ɛ̀, <noise> sèè è naiŋ weè yɛ̀mɛ̀ aŋ kana nyuuŋ tɛɛ̀ fè weè kaaìŋ, e yèɛ mìŋ naŋ yɛmɛ̀ kɛ̀ wo kanaȧ naŋ sòpoò ɔ̀ɔ̀ fùɔ̀ŋ kanaȧ naŋ sòpoò nyɛ̀nɛ̀ŋ lɛ wèè nɔŋ guùŋ tɛ̀ɛ̀ wèè fuɔŋ wiɔ̀ nȧŋ yaȧ, sɔɔ̀ nɔŋ wo yɛmɛ̀ kɛ̀ wò ɓɛ̀nɛ̀ŋ kùwȧ fuɔɔ̀ŋ yèè zȧ tiŋ nȧŋ yaȧ e mɔ̀ɔ̀nɛɛ̀ŋ è yaȧ yɛ̀mɛ̀ sùȧ fuɔŋ mȧŋ gbiŋ, kòò è yɛ̀mɛ̀ guùŋ wò kana nyuuŋ wèè wo kùwȧ kèè fuɔŋ wɛɛ̀ŋ tɛ̀ɛ̀, tiŋ nȧŋ yaȧ e mɔ̀ɔ̀nɛŋ wilɛ̀, e gbiŋ lii nɔŋ.